أعتجد ان أصدجائي بيوصفوني باني شخص طيب موثوق فيه, يمكن يقولون إني دايماً موجود لهم في الأوقات الصعبة, واحب أساعدهم بقدر المستطاع, كمان ممكن يقولون إنه اتمتع بحس فكاهي, واحب أسوي جو, واطقطق واسولف معهم ونضحك, واحياناً يمكن يذكرون اني استمع لهم وأعطيهم نصايح لمن يحتاجون لى.